اه مهم إن الحكومات تسعى إنها تحقق توازن بين النمو الاقتصادي وإنها تحافظ على البيئة عشان النمو الاقتصادي ضروري عشان يحسن مستوى المعيشة فا لازم يستمر الإهتمام بيه وميجيش على حساب البيئة و أصلا الإهتمام بالبيئة في مجالات زي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضرا هيخلق فرص شغل هتساعد على النمو الاقتصادي.